Kyisingire eryanzibwa kusinga erisikibwa kundi eryanzibwa kyikayamba, kyikahumulikanaya obwongo, kyikahumulikanaya ekyirimu. Wamabiribya ighunawithe omundu oyukwanzire, ghunawithe ngokughukayowa omwangeri eyindi eyaghuthe eyaghuthe wangabana lhubalhuba. Neryo habwekyo inje okwinje kubugha indi komwanya inganzibwa kusinga erisikibwa kundi omundu amabiribya inakwanzire, awithe inakusikya. Kundi akabya inawithe erilhangira athi salikughaliranaya, akakolha ebindu ebikendikutsemesya, neryo omwekyo akabya inakakusikaya. Betu omundu anginakusikya kandi isakwanzire, anginakusikya bule kundi akusaghire betu inabya isakwanzire. Neryo okwinje ngabugha indi kyisingire iwanzibwa kusinga erisikibwa.